﻿Mbaetiko se ikavi mbate se ayau vaera ämo ayau äi yave ducha i jakuvapeno erei ma se aipotava jaeko i iroijave erei ngaravi oajaeteye iroija, jaeko ipuerevi se mombaerajika paraete jare jakuva jaeramiñovi, jaema mako <hesitation> iroija vaño mbaeti reve omoroijava se iroijave